Аввал бояд фикри равшани тиҷорат дошта бошед. Пас бозори мақсаднок ва рақибонро омӯзед. Нақшаи тиҷоратӣ таҳия кунед ва иҷозатномаҳои заруриро гиред. Барои оғоз маблағ ё сармоя лозим мешавад. Пас аз он, ба таблиғ ва ҷалби муштариён оғоз кунед.